Mebɛpɛ dɛ mɛyɛ paserewnyi a magye dzin kyɛn dɛ mɛyɛ obi a magye dzin a mutum mesaw paa. Osiandɛ, sɛ meyɛ obi a mutum miyi paserew ma amamfo serew a, ͻboa amamfo ma aberbiara no, wͻwͻ awerɛhow mu a, wonya enyigye bi hyɛ hͻn akoma mu. Na afei, ͻboa ma aberbiara no, nyimpa a ͻbͻhwɛ me no n'enyim yɛ serewserew.